Mido mari heenirgol hedi hendu nastata guda didi ha sifakaare am ngam mi heba hendu nasta sudu am mi nana beldum.